Bahasa upake diasisseng sempung loloku, engka tellu bahasa. Nasabaq, iyaq tau marukkaq. Engka tellu bahasa biasa dipake essosso. Engka bahasa Ugiq, Mangkasara, sibawa bahasa Indonesia. Naikia bahasa essosso di- napake indoq, amboqkuq, sibawa iyaq, bahasa Ugiq. Naikia <hesitation> siajiqku biasana mappake bahasa Mangkasaq. Tapi engka to biasa, narekko mabbahasa Mangkasaq i, <hesitation> makkutana nabaliangngi- dibaliangngi bahasa Ugiq. Naikia mulle mo i naisseng- naisseng moi aga bettuanna nasengnge. Iyaq to sippada pappakkoro tong mi. Deq u malancaraq siseng mabbahasa Mangkasaq, naikia narekko mabbahasa Mangkasaq i tauwe, wisseng moa, aga akkattana naseng e.